لما يكون عندي زرار مقطوع من قميص وحابة ان انا انخيطه هنجيب الماسورة اللي فيه الفتلي ونلضم الابرة ويكون الخيط نفس لون الزرار او القميص عشان ميبانش ان هو امقطع. بعدين هنحط الزرار قصاد الفتحة ابتاعته من الناحية التانية من القميص ونبدا ان انا انخيطه، ونحط الابرة ونغرزها في الخرمة ونطلعها من تحت ونغرزها في الخرمة التانية وهكذي. ونلف عليها كذا لفة ابحيث ان الزرار يمسك اكويس.